صداقت ماته رښتينولي او شفافیت راپه یادوي. زه پکې د زړه صفا والی او د خبرو ریښتونتیا وینم. یو صادق کس تل باور ترلاسه کوي. صداقت د اعتماد او اړیکو اساس دی. کله چې صداقت وي، خیانت نه‌پېښېږي. زه صداقت د شخصیت بنسټ ګڼم. صداقت د انساني ارزښتونو یوه سپېڅلې کلمه ده